د ترمایمتر کارول ستاسې مشکل پورې اړه لري. تاسې کولای سئ ترمامیتر مختلفو شکلو باندې وکاروئ. کولای سئ تر زبې لاندې ونیسئ، یایې هم په بغل کې ونیسئ <hesitation> نظر خپل مشکل ته او یا هم کولای سئ په مقعد کې یې ونیسئ. د دریو نه تر پنځو دقو پورې انتظار وکئ او وروسته له هغه نه تاسې کولای سئ څې د هغه د حرارت درجه ولولئ.